Mopeti computadora oñovatu kuatia reta imemoriape <noise> guinoi ram jokogui yande, yaipotayave yande mbae nunga tupapire <noise> guinoe aplicacionesreta jaema. Kuape mbaeti yavai yaeka mbaeko yaipota ñaiva.